Kan khayyaroni fi balga le yi hel alla bagdar da, bakhtar bagdar kan nadum sarak shuqul hana nadum min yen kula ana bagdar bakhuda wa ba gabbila le si da finshan asshuqul da kan ahsal leyi da, balga ba farri biya nas kateerin wa basilum minal zaʼal ana fog dinum.